E in mesa sa´ayo ja sa´ayo chi kuní ja vina chi, vita ñuní chi tiempu chi ja ja kuni ja savayo, tavayo tabla kentiyo na ku´uva kuni yo ja ku uva msa yo te, soo ya joo, sarayo ku xiste tabla yua te jesuyo ntayokaa, ntenu, ntenu, ntenu skata´ayo t na sa´a jeseyo ntuyokaa ji martilo.